Alaa, moƴƴaani huutoraade poɗɗe ngam ɓeydo jogaade semmbe e doole waɗde fijo coftal ɓalli. Neɗɗo foti tan ko huutoraade doole mun e cellal mun. Ngati so neɗɗo huutoriima poɗɗe maa o taw sahaatuji ine waawi addude caɗeele rafi.